شوف أنا أجولك موعد العطلات الرسمية في السعودية طبعًا يتغير كل سنة على حسب التقويم الهجري، أهم العطلات عندنا هي عيد الفطر وعيد الأضحى وأكيد طبعًا اليوم الوطني السعودي، عشان تجدر تعرف الت- التواريخ الدقيقة أنصحك إنك تتابع الأخبار المحلية أو المواقع الحكومية جبل كل عيد.